علي حسب نوع كل كلب- بيحتاج التمرين بتاعو-عدد التمارين بتاعتو عدد الساعات التمارين بتاعتو الي بيحتاجها- في كلاب تقدر تمشي بس في اليوم من خمستارشر لتلاتين دقيقه -وفي كلاب ممكن تجري لمده ساعه-في كلاب بتحتاج انها تشيل حاجات-اوزان-تقيله و تعمل تمارين معينه عشان هي طبيعتها وبنيه جسمها محتاجه التمارين دي